Prôteiny zany malôha matetiky à base-n'ny hena raha zany, fahaizako azy edy ai, i mankôry moa ilazagna fa ampy prôteiny anao kôa tsy hihina hena tsy possible bôka zany, mety tsy ampy prôteiny anao kôa tsy hihina hena.